පූසෝ ගැන තියෙන ප්‍රධාන වැරදි වැටහීමක් තමයි ඒගොල්ලෝ එච්චර මිනිසුන් එක්ක හිතවත් නැහැ කියන එක. ඒවගේම මම අහල තියෙනවා සමහර අය හිතනවා <hesitation> පූසෙක් තුන් වතාවක් කිවිසුම් ඇරියොත් ඒ ළඟ ඉන්න කෙනෙක්ට හෙම්බිරිස්සාව හැදෙනවා කියලා.